حياك راشد شلونك شو اخبارك ,الحين انا ما عندي دوام اليوم ماخذه اجازه لو انت فاضي ممكن نتقابل نتناول الغداء سوا في المطعم ,اول ما تصلك رسالتي هذه يا ريت لو ترد علي بنتقابل نتناول الغداء ,وندردش سوا ونسولف مع بعض من زمان اشتقت لك ما شفتك الله يحييك.